चिम्पांजी और डॉल्फिन दुनिया के बुद्धिमान जानवर में शामिल हैं। चिम्पांजी इंसान के नकल करे में माहिर होयल। जबकि डॉल्फिन जटिल समस्या ला हल करे में होशियार होयल। इंसानों के निन्यानबे प्रतिशत जीन चिम्पांजी में पायल जाए। डॉल्फिन के बुद्धि बहुत तेज होयल। और ओ नाम मन ल एक दशक तक याद करे म सक्षम होयल।